<noise> Ma manƙara penoii we shiminu yiddiji ti gwandumo we daƙam shi mini yiiji shi shana ƙunji tomoni ƙam nin palang gwatta gwattamo na̱nya̱ ti ta ɗunkurun ti raddi tii shaana har karshe gwudumi nɗunƙuru ndaampurun ta amburun ƙan shori har fonoƙƙ gbatati ma di yi cha lamirko lamirko ƙamma tashu gbaram, ƙamma tashi gbaram, ƙamma tashu gbaram ndari ndi shoori nje mino shi gbatamo <hesitation> lokash minje ƙasho mooɗo ma ƙashuƙo mooɗo fooyi gbataminje ta lokoci shira mar anburu pang ta̱sha̱k ele shaame ndi shaana ele shaame ndi shaana, ele shaame ndi shaano ma kpaɗuƙo gbattai ƙam nong mandi dang bang dang bang ma kijimoi minda ambina ƙuu pandimumo minu ndi yi shoori shoori minu ma ƙooƙo minuma shig dambanginmo ti tereanpedau mandi tere anfwat minu ma ambuƙo ƙu pandimo minu ndi yi shori, shori, shori mindayu dangbanghmo na̱ya̱ ndi shori mishiba har an <hesitation> mura illi piirandang nwatu ndi yoƙƙina ta paaro were fuyo fuyo shiramoi nin mommoi ndi yoƙƙina ndi foshina ta kulli iira ndi fashinna ta pudi ninya yapengo wuuru sha wow. Mo shidam shori pipe to mo shori pipero wato shori pipero ti gwandum kenan too